Gny fahaizako an'ny smoothie de oha- karaha hoe voa- voankazo ity sa legioma, tsy haiko saiko soa ma zany fandehan'izy ty fa matetiky vazaha reo ro mampiasa azy.